Itlarda umumiy sog'liq muammolariga keladigan bo'lsak, menimcha, eng asosiy <hesitation> sog'liq bilan bog'liq muammo bu-itlarda burgalash bo'lsa kerak. Chunki <hesitation> burgalagandan keyin <hesitation> uni organizmiga, nafaqat organizmiga qoniga virus tushadi. <hesitation> Bu virus uni boshqa organlariga ham ta'sir qilishni boshlaydi va <hesitation> qoni keskin kamayib ketadi. Undan keyin ishtahasi yo'qoladi. O'zim ham <hesitation> ko'p marotaba it boqqanligim sababli bu narsani judayam yaxshi bilan-bilaman. <hesitation> Shunday muammolarga duch kelmaslik uchun ularni vaqti-vaqti bilan <hesitation> shifokor ya'ni veterinar nazoratidan o'tirib-o'tkazib turish kerak bo'ladi.